Da manahaky ny amboa avao koa izañy saka; da izy miñaoñao da miaon miaon avao; amin'ny alalany iñy koa izy mifampiresaky. Fa ao ko raiky no fa mitadia ampela ny saka lahy da hafa koa ny feon-dreo amin'iñy miraondraon tsy hay teña iñy.